Tu san bisɛ kaara ti nasaa duma maalɛ basɛ ti ba tara ŋmi'ira, ba de la pipa duma ti ba dɔreŋɛ nɛreba iŋɛ ba puan, n la bunɔ yo-yooro ŋwana iŋɛ bini ti ba tara ŋmi'ira ti la, di bɔ'ɔra nyiima. Nɛreba bayi ta'am ŋmɛ kaara mɛ, nɛreba ba naasi ta'am ŋmɛ kaara mɛ, nɛreba batã ta'am ŋmɛ kaara mɛ. Ŋmɛ saaŋa dise'ere kuraa n yese na ti ba yi'ira e ti I claim, nɛreba banaasi n ni ŋmi'ira ti ba ni dikɛ kaara la pu ya zo'e ti ŋmi'ira baŋera mina n tari kaala ayima yire se'em ti di dɛna se'ere n tari nyiima kina na, bɔ'ɔra dɛ'ɛma, kelum dɛna sɛla n tari pupeelum n la nɔyinɛ paara asaala vom puan ti di dɛna se'ere n ani suŋa bo asaala.